<hesitation> Io zegny ai arakaraka fotoagna, fa aleoko ai mahandro antragno, satria ai za mahandro antragno igny ai <hesitation> azoko antoko tsara mitsy oe madio <hesitation> hanignanaha le raha andrahoko, fa <hesitation> kô homagna amin'ny hotely ani bonko ai tsy hainô oe madio ve sa maloto ra ihoagninaha io fara hômagna fogna ana akagny donc aleoko ihany zany mahandro antragno <hesitation> toizay mandeha hômagna amin'ny hotely.